M'enyi nngye akenkan ho na sɛ wͻdze buukuu bi a oye ato hͻ na wͻdze sene a ͻyɛ fɛw so ato hͻ a, mebɛpɛ dɛ mobͻhwɛ sene no kyɛn dɛ me bɛkenkan buukuu no osiandɛ akenkan yɛ adze a ͻyɛ me enyihaw yie na mobotum dze dͻnhwer kor anaa ebien medze ahwɛ dɛm sene yi ewie mbom bi a buukuu no dze, dɛm dͻnhwer ebien no munntum mmfa nnkenkan ne nyinara nnhu mu adze.